sæl og verið velkomin í Krakkafréttir vikunnar Ísrael sigraði Eurovision á laugardaginn með laginu

sem var flutt af söngkonunni nettu Barzilai eftir atkvæði dómnefnda voru Austurríki Svíþjóð og Ísrael efst atkvæðin úr breyttu þeirri stöðu mikið Austurríki og Svíþjóð fengu mjög fá atkvæði hjá almenningi og lokaniðurstaðan varð sú að Ísrael vann keppnina með fimmhundruð

tuttugu og níu stig Kýpur lenti í öðru sæti með fjögurhundruð þrjátíu og sex og

Austurríki í því þriðja með þrjúhundruð fjörutíu og tvö stig á úrslitakvöldinu kom í ljós að framlag Íslands flutt af Ara Ólafssyni varð neðst í fyrri undanriðli keppninnar á þriðjudag lagið fékk bara fimmtán stig íslenskir áhorfendur gáfu Dönum tólf stig Tékkum tíu og Þjóðverjum átta dómnefndin gaf Austurríki tólf stig Albaníu tíu og Ísrael átta söngkonan netta flutti sigurlagið í lok og tileinkaði sigur sinn fjölbreytileikanum hún tilkynnti hæstánægð að söngvakeppnin yrði haldin í Jerúsalem að ári nú er búið að tilkynna hvaða tuttugu og þrír leikmenn verða í landsliði Íslands á h m í Rússlandi Heimir Hallgrímsson kynnti liðið á blaðamannafundi k s í í Laugardalnum

þrjátíu og fimm manna lista til og Heimir getur valið úr þessum hópi leikmanna fram að fjórða júní ef hann vill gera breytingar á liðinu fyrir mótið Gylfi Þór Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson eru í hópnum þrátt fyrir að vera báðir að glíma við meiðsli þeir hafa verið lykilmenn í landsliðinu síðustu árin og því var spenna í kringum þátttöku þeirra á mótinu allir sextíu og fjórir leikir h m verða sýndir beint á RÚV og leikjum Íslands lýst beint á Rás

það verður fjallað ítarlega um alla leiki mótsins og samantekt í lok hvers keppnisdags

leikur Íslands gegn Argentínu verður sextánda júní næstkomandi báturinn Hringur komst í hann krappan nú á dögunum þegar hann var við veiðar úti fyrir höfnum á Reykjanesi tveir menn voru um borð og voru að veiða þorsk þegar hvalur kom upp undir bátinn lyfti honum og fór í skrúfuna Einar Aðalsteinsson var annar og hann sagði að sér hafi brugðið svolítið

kippa okkur til baka og sigldum milli tveggja báta síðan kemur

þetta svaka högg á bátinn og hann hálf lyftist upp að aftan ég lít svona aftur manni bregður við þetta þá sér sér maður bara sporðinn koma upp úr sjónum og smá blóðpollur það drepst á ég fer bara að spá í að koma vélinni aftur í gang því við vorum svo nálægt öðrum bátum hann fer fer í gang og þá kemur í ljós að

mikil skemmd á bátnum við tökum bara saman og dólum okkur heim rétt áður en áreksturinn varð hafði Einar verið að mynda hval skammt frá bátnum og því gæti hann hafa náð myndum af sökudólgnum sem er líklega hnúfubakur einar segir að þó svo að nokkuð sé um að hvalir skemmi veiðarfæri viti hann ekki til þess að aðrir sjómenn hafi lent í árekstri við hval til eru gamlar sögur af sæskrímslum sem sæfarendum stóð ógn af og syntu gjarnan

undir skip og báta saga Einars minnir svolítið á þannig skrímsli heimsmeistaramótið í bardögum miðalda var haldið í níunda sinn í nágrenni nú fyrir skemmstu um sjö hundruð keppendur mættu til leiks víðsvegar

að úr heiminum til að spreyta sig í bardagalistum miðalda þeir voru að sjálfsögðu í fullum skrúða með brynjur hjálma og alls konar vopn þótt átökin séu í gamni gerð eru þau ekki alveg hættulaus og minnst áttatíu þurftu að leita aðhlynningar á sjúkrahúsi þótt það hafi ekki verið alvarlegt það voru Rússar og Úkraínumenn sem kepptu til úrslita í þriðja sinn í röð og í ár var komið að Rússum að standa uppi sem sigurvegarar

mikil mótmæli eru í gangi á Gaza ströndinni við landamæri Ísrael Palestínumenn eru að mótmæla því að Bandaríkin flytji sendiráðið sitt frá borginni tel Aviv

til Jerúsalem margir Palestínumenn hafa látið lífið í átökunum og enn fleiri eru meiddir Donald Trump forseti Bandaríkjanna ákvað að flytja sendiráðið í desember á síðasta ári og það var svo gert í gær á sama degi og Ísraelsríki var stofnað árið nítján hundruð fjörutíu og átta fyrir sjötíu árum sendiráð eru venjulega í höfuðborgum landa og með því að færa sendiráðið til Jerúsalem viðurkenna Bandaríkin að það

sé höfuðborg Ísraels ákvörðunin hefur vakið hörð viðbrögð og það eru ekki allir sammála um að það sé rétt að flytja það ráðamenn bæði í Evrópu og Mið Austurlöndum hafa sagt að ákvörðunin hjálpi ekki til við að stilla til friðar í deilunni á milli

Ísraela og Palestínumanna Jerúsalem stendur fyrir botni Miðjarðarhafs og á sér langa sögu enda er hún ein af elstu borgum heims hún er talin heilög í ýmsum trúarbrögðum

bæði íslam gyðingdómi og kristni og bæði fólkið í Palestínu og Ísrael líta á hana sem sína höfuðborg og hafa þess vegna lengi tekist á um hana vonandi tekst þeim að leysa málið og komast að samkomulagi sem fyrst nýr kappakstursbíll var kynntur á Háskólans í Reykjavík sem haldnir voru nú fyrir skemmstu hópur nemenda fer með bílinn í keppni á

íslenska liðið heitir Sleipnir eftir hesti Óðins æðsta

í norrænni goðafræði Sleipnir var með átta fætur og því örugglega mjög hraðskreiður nýi vegur um tvö hundruð og þrjátíu kíló og getur náð meira en hundrað og tuttugu kílómetra hraða margir hlutirnir í bílnum eru

og nemendur í h r smíðuðu hann frá grunni það er ótrúlega

og nemendur koma hingað í skólann á kvöldin og vinna í frítíma sínum að smíða bílinn og menn sitja langt fram á kvöld

áttatíu bílar frá háskólum víða um heim koma á og um tuttugu bestu bílarnir fá svo að taka þátt í sjálfri keppninni skákfélagið Hrókurinn hóf

nú á dögunum til styrktar börnum í Jemen Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra var meðal gesta

og hún tefldi eina skák með dyggri aðstoð leikskólabarna frá Laufásborg en þau tóku nýlega þátt í

alþjóðlegu skákmóti í Albaníu Katrín var mjög þakklát fyrir aðstoðina síðast þegar ég kom hérna tapaði

ég í þremur leikjum frekar en fjórum þannig að það gekk mjög illa þannig að

við megum ekki gleyma tímanum stelpur

bjóða þér jafntefli eftir að hafa lent í þessum

kærar þakkir takk fyrir stelpur frábær árangur hjá ykkur nú eru tæplega tvær vikur í sveitastjórnarkosningar sveitastjórnarkosningar eru svolítið flóknari en Alþingis og forsetakosningar þær fara fram í sjötíu og tveimur sveitarfélögum og framboðin eru næstum tvö hundruð og

vegna er gott að kynna sér sitt sveitarfélag vel og hverjir bjóða sig fram þar kosningavefur hefur verið opnaður á RÚV og þar er hægt að skoða öll sveitarfélögin og fá alls kyns upplýsingar um þau þar er líka kosningapróf þar sem kjósendur geta mátað sig við frambjóðendur með því að svara spurningum rúmlega þrjátíu þúsund hafa nú tekið prófið vísindamenn segjast loksins hafa fundið vísi að lausn í

baráttunni gegn kvefi svokallaða er helsta uppspretta

en þrátt fyrir margar tilraunir hefur vísindamönnum hingað til ekki tekist að finna neina leið til að lækna kvef getur tekið á sig ýmsar myndir og stökkbreyst á ógnarhraða þá getur hún myndað ónæmi fyrir þeim lyfjum sem reynt hefur verið að búa til svo að hægt sé að vinna á henni en það veldur því að lyfin virka ekki á hana lausnin er lyf sem veldur því að veiran getur ekki myndað ónæmi það þarf að gera fleiri tilraunir áður en farið verður að selja lyfið en ef vel tekst til eru það mjög góðar fréttir fyrir fólk með öndunarfærasjúkdóma

eins og astma

getur orðið enn veikara ef það fær kvef bandarísku geimvísindastofnunarinnar

við rannsóknir á Evrópu einu af tunglum Júpíters vatnið gaus upp úr íshellu sem umlykur tunglið og náði yfir hundrað og fimmtíu kílómetra hæð að líf gæti fundist á tunglinu Evrópa er álíka stór og tungl jarðar en Júpíter er langstærsta pláneta sólkerfisins yfirborð

eru engir gígar sem bendir til að

sé ung galileo hringsólaði um Evrópu í átta ár eða þar til leiðangrinum lauk árið tvö þúsund og þrjú þegar Hubble sjónaukinn tók myndir af tunglinu árið tvö þúsund og tólf leit út fyrir að vatn væri að gjósa hátt í loft upp frá

ákveðið var að rannsaka þetta nánar og nú þegar er búið að skipuleggja fleiri könnunarferðir til Evrópu

könnunarför leitað að vísbendingum um líf í sjónum undir íshellunni fuglaskoðarar komu saman í grasagarðinum í Laugardal í Reykjavík um helgina alþjóðlegur dagur farfugla var á laugardaginn og af því tilefni var fuglaskoðun í boði til að auka líkurnar á því að fuglar sæjust

spiluð í garðinum alls kyns fuglar hafa hreiðrað um sig í grasagarðinum og sumir á frekar óvenjulegum stöðum þeir voru ekki allir

tilbúnir til að sýna sig til að byrja með svo að ákveðið var að færa skoðunina aðeins

ekkert sérstaklega skemmtilega hafið þið heyrt söng lundans þegar maður stendur umlar ofan í holunni sinni ægilega fallegur fugl samt undirskriftarsöfnun undir yfirskriftinni afþökkum þátttöku í Eurovision tvö þúsund og nítján hófst í byrjun þessarar viku eins og

ykkar vita sigraði Ísrael í Eurovision á laugardaginn netta flytjandi

tilkynnti að keppnin yrði næst haldin í Jerúsalem á vefsíðunni með undirskriftalistanum stendur að það sé ekki góð hugmynd að taka þátt í keppni eins og Eurovision í Ísrael á meðan Ísraelar beita nágranna sína Palestínumenn ofbeldi Palestínumenn hafa verið að mótmæla meðal annars vegna þess að þeir vilja ekki að Bandaríkjamenn færi sendiráð sitt til

Jerúsalem ísraelski herinn hefur mætt mótmælendum af mikilli hörku og margir Palestínumenn hafa látið lífið Páll Óskar og Daði Freyr eru meðal þeirra sem vilja ekki að Ísland taki þátt í Eurovision í Ísrael Páll Óskar er mikill aðdáandi keppninnar en segir að það sé ekki hægt að fyrirgefa það sem Ísrael er að gera Daði Freyr er sammála því og segist hafa ætlað að taka þátt í næstu Söngvakeppni en geti ekki hugsað sér það á

meðan Ísrael beiti Palestínumenn ofbeldi í næsta nágrenni eldur braust út í íbúðarhúsi í á þriðjudaginn eldurinn breiddist svo hratt út að fólkið sem var í húsinu þurfti að forða sér út á sokkaleistunum með tæplega ársgamalt barn útidyrahurðin stóð opin og eldurinn fékk þess vegna nóg súrefni þannig að húsið varð mjög en húsið sjálft verður líklega hægt að lagfæra nú er rúm vika þangað til það verða haldnar sveitarstjórnarkosningar í samstarfi við umboðsmann barna leituðum til skóla um allt land til að heyra skoðanir krakka á ýmsu sem tengist

landsins til dæmis skólamál leikskólamál íþróttastarf skipulagsmál og umhverfismál við spurðum ef þú værir sveitarstjóri bæjarstjóri borgarstjóri hvað væri það fyrsta sem þú myndir gera barnvænna og hvað er mikilvægast að laga í þínu hverfi sko það sem er uppi í hausnum á

í alvörunni þá myndi ég kannski eyða smá meiri pening í skólann því

bara framtíðin láta bæinn bjóða upp á hjól til að fleiri hjóli og færri keyri lengja skóladaginn um

reyna að fá fljótari byggingarfulltrúa hafa meira meira svona félagslegt til að

koma öllum krökkunum saman hafa betri skólamáltíðir fleiri hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla tengja skip við rafmagn svo þegar þau koma bryggju þá brenni þau ekki olíu þið getið séð myndböndin á krakkaruv punktur is síðast heyrðum við í krökkunum í Laugalandsskóla þau skoruðu svo á Kirkjubæjarskóla og við spurðum hvernig gengur Íslandi á h m

á móti Króatíu og vinnum Nígeríu

Ástralíu hefur farið fækkandi undanfarin ár heimkynnum þeirra stafar hætta af ágangi mannsins og ástralska ríkisstjórnin ætlar að bregðast við því með því að tryggja ákveðið land fyrir birnina áætlunin ætti að koma jafnvægi á við þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst síðar